Mam san ni ta wum yelebire la dabeem, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ n na de la dãaŋɔ, parum-ɛka dɔla la vuusego basɛ ti fu pareŋa ɛgera ti fu suure ka gã'ata bãalam, fu inya ka nyɛta ma'asum, fu ka de nɛremina n ze ti fu puti'irɛ bɔna bɔbeyinɛ, fu wan zi'an fu ze mɛ ŋwana yiregam fu ka mi sɛla n boi fu puan. Dabeem n tari yelesi'a kina na n bala ,a tari la dãaŋɔ la palum-ɛka ki'ira asaala suure puan saŋa za'a.